Ny fanaovana endin'atody indray an, dia <hesitation> vakiana ny atody an, tsy sarahana ny tamenany sy tapotsiny fa atambatra ihany. Kapohana mafy tsara izy an, na amin'ny forisety na amin'izay fitaovana anananao eo. Kapohana tsara afaka ampiana ronono kely raha misy ronono, dia ampiana sira sy poavitra amin'izay fatra itiavana azy. Dia kapohana tsara izy an mba ho levona ireo an. Dia rehefa vita izay dia hafanaina kely ny menaka eo ambony fatana ao anaty lapoaly. Dia <hesitation> rehefa mafana ny menaka dia arotsakisika amin'izay ilay atody voakapoka. Dia <hesitation> andrasana masaka ilay izy an, rehefa hita hoe manomboka masaka amin'izay ilay ambany iny dia afaka avadika ilay atody, na raha tsy tiana ho masaka ny andainy anaky roa dia afaka loarana avy hatrany.